Atholere inyakolha engulhakulhana omwa bulhambo neriletha obuholho omwa bulhambo neribugha ndeke nabattaka bomubulhambo obwo

Thukalya ebyalya ebikathuha amani, ibyaleka ithwa kolha ndeke, ....no sound....ebyalya ebyo thukatirimirabyo omu malhambo wethu

Thutholere ithwabasikya omwa bipindi byethu, kandi ithwayitheka boko obathweghesya ebya kera, omwa bipindi byethu.

Bakaghulha edawa eywrifukirira okobirimwa neryo iyaleka amalhwere Indiana erisako nobuhuka

Iwakesya omwakatimba kemibwa kandi iwanya amaghetse awahenirye awathemu amalhwere manene nobuhuka

Eribasikya neribaramukya ndeke nerbakolhamu banywani bethu nerikolhongana nabo ndeke omu malhambo wethu

Nimuleka iwakania nayo erimweghesya emitse eyiwene amaghana ebyawukamweghesaya iwamuleka inaghana eribya isyangathasyabya munyoni wawu.

Rikabasaya okwa malhwera awangabere inakibahamba omwa bulere bwabu ibyaleka ibakulha ndeke no buholho

Omwisi munene omwisi munene embulha nene na malima erighana eri eryerya ebyalya bya ndeke

Thukaa ngabirayayo obulikiro nerisumurayo obuli kiro ikyaleka iyabya eyinahenirye nerilimirira eyihya syayo

Bikasondekania abalimi ibabasorokerya haima ibyabeghesya okwabulimi neryo iberya ndeke

Sikaleka ibaminya aheritsukira erisubura lyololyolo eritasuka lyolo ibarunda ibatunga esente ndeke omusyasuburu syabu

Kikaleka iwikalha ndeke nabandi bandu omwabulhambu bwenyu kandi iwigha eriyikolera emibiri eyoosi

Bikaleka ithwayisaya amalhwere awo omutsutsa owakasira okwa maghetse awakyinire, ekyangaleka ithwasiba aha henirye okwa bithero byethu.

Ngindi sabya ingamabiribya omundu oyuwene kundi ibwa ngendisabya ingamabirikulha ingamabirithunga nesyosent omwamibiri eyongakolha

Emyatsi tukathungirayo okwasyaradio erilhaba omwanbandi ithwathungirayo erihayo omwanbandi abalhbi bakthwubwirayo abalhvi abakathulhabako omwamalhambo wethu

Batholere iba somesya abandu bomwa bulhambu ebibuya ebikalhwa omwe ribya iwabirisoma nge ribyahu ndeke nerigha erisoma ne rihandika nuku abandu ibigha ndeke omughasu we kyisomo

Thukabya ithukayisaghaya erighabiea amalwera ethi okwabu abathuthimbireku

Kikalheka ibathunga obunywani kwehi omukagho ibo basanabasana kikalheka ibasomera haima omwamathendikero neribegherana ndeke

Thutholere ithwakole ibithongole enikathutheka haghuma ebyeribika neribwekulha esyosente niku ithwabya ithuneho omwabuholho ndeke nebindu byethu

Bikaletheribawa naba abaghendi abe sya mutoka eribya bakaghendaya isibali ndeke abandi bakaghendaya ibana thamire nabandi ibaghendya ibana ghotsere bakakolha kutsibu kyekikaleka

Bakapona kutsibu kusangwa embali yitjolere iyambalibwa nabo abalhume butsire abambesa. Bakapona kutsibu kandi bakabugja bati omumbesa oyo amabya muyaya kandi siawithe engeso

Kundi ibwa obukoni obwakabonde bukitisaya ibwaleka abandu ibaholha kandi ibabonda ibaghana eribya omwasyambera esyowene kyekikalheka abandu ibabusaghisya kutsibu

Kyamabirileka abandu ibakolha erihimba amanyumba awiwene erimbalha ndeke nerigha emibere eyiwene kyamabirithukolha ndeke omwa malhambo wethu

Ngabirindiliira ndeke keghe ingakolha kutsibu eribithunga omwa bulime no mwi ghulha kyekya ngaleka ingabi birindirira ndeke neri birinda

Sikaleka iwaghenda omwa bandu ighunahenirye ndeke ke isyakuthambya okwa malhwere owangasira eribya esyonjjimba sikabya isinakyinire nge kolera nomutsutsa

Erikehya likakuwathikaya erithibitha okwa syandwalha esikasira omwirya esukali nene omwa buyingo bwaghu.

Kikaleka abandu ibathikala omwabuholho kikaleka abandu ibabya mwamalhwa manene

Thukakolesaya esyottodoba esyakando thukakolerya omwa kiro esaha yikabya eyiri omwirima

Thukakolesaya etapu kandi ithwa thehera noko syanyusi ithwa tsumba ghu nuku iniwana erisagha amalhwere

Bali omwapindi ebithiemo enethiwaka kyekyangaleka ibalemwa eribana obiherezya buhyaka nerikulhakulhania ebya'mengae abu

Bakathunga erisenderwa amalima wabo ebyalya bya balimire ebyatsanda neru bakwa enzalha nene

Mubwaleke esyasubu esyosi syamimana kundi bwa sihabya erisubura sihali erighenda so abandu musyabasubya ahisi syamaleka ibasuba banakwa

Byamabirireka eryuba iryakanyirira kutsibu omwamalambu keghe lyamabirireka embulha iyabula omumalambu wethu

Ebiro ebinene thukahera emithi, ithwahera ne'ebirimwa, nebyalya ebyeriryako.

Ebyalya ebikaghunza byamabulha thukaghulha okwaba okwabo ababiwitheko ibyathuwathikya eribyaho ndeke.

Thukathunga esyombene esyonde esyombunu esyongoko syesikathuwathikaya

Likaleka iwi kalha bobuholho noku malhwere awa... Poor voice

Yikaleka abandu ibikalha omwa buholho kandi yabathekathekania omwa miyi yabu

Wukaluhuka iwakesya iwayitakanizirya eyindi mibiri eyomwasindi esyosaha

Thutholere ithwanaba buli kiro kandi ithwakolesya esabuni ndeke.

Thukahera ebihimba ebikusa ebinyobwa esyo mboko me mithi

Ngasoma ebitabu byayi, ingasaba oku Nyamuhanga, neryo inga kesya.

Yikabeyesaya emitse eyiwene iyaleka ibikalha omobulho nabandi Kandi ibabyabanawithe obughuma ibo basanabasana omomibiriyabo

Nisinene okwa nguda kandi isyo silhobire omwa beyi kya kyikaleka ithwasikolesya kutsibu kutsibu

Atholere Ina wathikya abalema eribaha ebye erikolesya ebyo bule neri basomesya ndeke ibane nabandi

Atholere inalya ebyalya ebyuwene nge behimba na mathe ne soya

Akaleka imwakulhakuranira hawuma kandi imwanzana Kandi imune banyoni omubulhambu

Ghumughulhu owangaaaghunzirako erisoma lyaghe mungatsema kutsibu ke mungasima kutsibu namani manene

Bwakalha nabathwaniri babo kandi bakasibalithunga eshodawa sikaghunza erilhwa omugavumenti ishaleka ibathakolha ndeke imibiri yabo

Bakalima nabandi basubura nabandi babya omwa bitebe bikabwe ebikabweka neribwekulha ikyaleka ibathunga esyasente esyerikolesya.

Thukakoleseya esisuku ithwakolesya nemihamba ne bipanga omwa mibiri yethu omwa bulime

Thukayirimirabyo omwamalhimawethu nibindi ithwabighulha ebyathuthakoka erilhimaomwamalhima

Kyikaleka abandu abali omwa kyipindi ibakulhakulhana ibabya ndeke ibalya ndeke ibathunga esente ibakolha emibiri yabo isibawithe etabu yosiyosi.

Mungayowa ndeke Kundi bwa mungathoka erikania nabanyoni bayi abatabya nahakuhi, iningakanaya nabo ndeke, mungayowa ndeke kighi, obunywani, obunywani mubwabya ibuneho ndeke nahatya.

Kyabirileka amarwa inakeha omwakyihugho kino, kundi syamabirithutheka haghuma haghuma omwabutsema kyabirileka ithwasighara ithune banwani omubulhambu bwethu

Kyikaleka iwaminya ngakughumene omwa buyingo bwaghu nuku iwa yilhabirira ndeke erisagha obulhwere bwa kabonde

Lyerikania nayo erimughumya erimukolha mwamunywani nerimubwira ebibuya ngokwakolhe erimulhusya omwabulhumi obu.

Akaleka iwaminya ngakuwimene obuyingo bwaghu ngabulibuthi kandi iwaminya ngakuwangayirinda okwa syandwalha esyangabya isikakwasira omo buyingo bwaghu

Bukaleka andu ibahwa amaha erikolha ebindu ebyanga thwalha obuthuku bunene kundi ibwa bakabya ibanalindirire olhuholho

Batholere ibaghesya abana babo eribyahu ndeke neririthunga abanywani abiwene abangabathwalha omwanzira eyihikerere

Thutholere ithwabugha ndeke nabandu ithwathunga abanywani abilwene nuku ibathukakingirira ahali abandi abangathuthwala ahali abandi abali ndeke

Erithahya omukali mughuma kyikaleka iwamutsomana ndeke Kandi iwikalha nayu ndeke imwanzana nayu ndeeke Kandi imwakulhakulhana ndeke

Atholere inahulikirira ebyabandu bakabugha inabakolera engulhakulhana inakolengana nabu ke inabasikya

Ebikasiha emiwembe emitsungwe amapere ne bindi ebighuma ebya thukayiherera omwa malima wethu

Wutholere iwasomesya omwana oyo oko mitse mibi eyikalwa omwinya obwabu Kandi iwamukangirirya ngoko angaleka eritsira erinywa obwabu keghe iwamuthangisyana abanywani babi

Bikawathikaya, bikasangasanganaya abandu bahaghuma ibyaleka ibakolera haghuma kandi ibanzana ndeke omwa malhambo abo.

Lya mabirileka abandu iba sighalha ibanimulhangira ekyikafayu ebikaghenda emuliru omwa omwa malhambwabo keghi ibaminyerera abandu ababikere nabu